Eresi obhu o ki eresi nji o dik ka nju or nji o dik na abho ama o njene a du ka ere a bhak. Obhu ofu a kume ka nju se o ki kǝm nji tat o ka fon nti o yi o kǝm nong e kora o di. Kǝn obhu njene a du ka ere abhak ekpak we mfon e o kǝma se dee o bhue amǝt o di o mo memghe o fon mbǝnghe anyi afo o kǝm nji ano o kare nne nyo a du ka ere a bhak. E chǝbhe no kpe na we na eja e bhip e ching kpe e subhi nan kpe e subhi nan eresi anji afa nji o ki kǝm o ki su nji o ki kǝm nji ka ngun o kak a yip o su nji e bhat o fuk a yip ama afo okak ma tet o kǝm nong o kǝme o kǝn akang o kak. E ri nji o ki kak mmǝghe maggi eya o finghi mmǝghe maggi o o nok o kǝm nji e bhi. O sui o not eyim mbi o ki kak nji e ki edu afo e nob ejene nyo a du ano ka ere a bhak nong a ki yen n ji e kot ye. E yim-edim mbi tat bi ri mbi o ki kǝm. Kpe nne na a du ka ere a bhak a njae a yam ye nyi kǝn we na o ri nne kǝn o ki tob ye kǝn a bha ye epiri ochi eyim edim mbi o kǝm ano eresi anji nji o kǝm ano eresi anji nji o kǝm ano e ka kot ye ka amǝt na njae nyi a yama ye nyi kǝn a ki tabhe a di e ki ye a kǝt ejughi. Se ye a mo menghe o di. Or kpe a kadi eyim, a ki to se ye a di eyim nga njae a yama ye o ka obho a ochi eyim eidm mbi o kǝme so e nobhe obhu o ki kǝm eyim edim ebha ka nju we nabhe mbi ka mba ke nne na a du ka ere a bhak a ki yen mbi kpe a ka yam ye ka okot eyim edim mbi a yen nong e ri a ki to se njae a yama ye obhak mbi fǝne e rong o kare ye a di an nong a ki di mbi fǝne erong Obhasi nare wa ka jen kpe ene na a di eyim edim, sama anyi afo nyi mfone a ki kub ano se o yim ebhu se we asik. Sama anyi afo Obhasi a seng nji a kak ka nsi. Kǝn o kǝm nji ntem a du ka ere a bhak o kǝm eyim edim mbi kǝn o ki ntem se ba di ebhu o fi o ri a ka biji o ki yen ntem a kǝbha o choe eyim edim ambi o kak ka osere enung e ka nob eji we kǝn o ki kǝn o tob ntem anyo afo maybe eyim edim ebha na kǝn bi nyanghe ye o choe mbi o ka osere enung a ye a rua kpe kǝn a ka limi o gbo efare njae a ji mǝk agbo.